Ebisolo ebimanyire kununka kubi, haroho embuzi, embuzi empire enunkira kubi munno. Embwa eiteirwe enjura enunkira kubi munno muno. Ngira nibyo ebisooro ebyemanyire ebi- ebyokusobora kuba haiiyi ebye'nkusobora kumanya ebikununka.